Ana kan ligit fursa da banshi lel fada badora wa addalil ke kan hubas ana arif kan mashet kadi, ba shif shagali judud, jay anina tit kef nishifa kan mashet kadi kef bashifan bessahi hinne dol da shunu wa bataʼakkat minna wa bilga leyi hilim jadid zaman mabaʼerifa ba zida.